مزايا الشهرة إنه بيكون مصدر دخل ممكن الواحد يشتغل ويحصل زباين بسهولة وكمان ممكن يحصل عروض وشغلات جديدة اما بالنسبة للعيب الكبير أنه الواحد ما ياخذ راحته لما يخرج لما يعمل مغامرات لما يكون عنده حياة شخصية كلها تكون مكشوفة للناس.